Yayapovaera mopeti menda <noise> jaeko ñane <noise> ñamaeta oimera <noise> jokuae <noise> korepoti <noise> ñanoi <noise> ikavi <noise> yayapovaera <noise> ani <noise> kiraitapa <noise> yamenda <noise> yaparanduta oyoipe <noise> mbovipa oime korepoti <noise> ñanoi <noise> jokuaepeguara <noise> mbaepa yaguata <noise> kiapepa <noise> yayapota <noise> mbaepa <noise> yauta <noise> opa <noise> jokua <noise> jokua misi, misi <noise> ñamae jare <noise> mbovipako yaguata <noise> ñai va <noise> jaema <noise> ya <noise> jukuraiyave <noise> opa <noise> yamboipi, <noise> yaeki <noise> javoi <noise> jokoguiramo <noise> yapoko ñañovatu <noise> yanemenda peguara <noise> korepoti <noise> yaikuatiata mbaembaeko yaguatavae mboviko jepitava, kiapeko yayapota menda jare kia kiape ko yapareata opaete jokua jokua ñamaeta jama yañovatuta korepoti pipeguara